څراغ د زده‌کړې شېبې رایادوي، هغه وختونه چې به مې د شپې ناوخته درس وایه او یوازې د څراغ رڼا به مې ملګرې وه. دا ماته یادونه کوي چې که شپه هر څومره تیاره وي، یوه کوچنۍ رڼا هم کولی شي هیله پیدا کړي او مخکې تګ ته لاره خلاصه کړي.